كنت حفضل انه اكون رياضية مشهورة لانه الاشخاص الرياضيين صحتهم ما شاء الله تكون <hesitation> مرة حلوة، حتى بالتعب ما يحسون فيه، يكون دايما عندهم نشاط وقوة، كمان انه يسوا اشياء كثير بيومهم وما يتعبون، وكمان بنفس الوقت حكون مشهورةن حكون اخذت الفائدتين.